<hesitation> قلم د لیکلو یوه وسیله ده چې په منځ کې یې یوه وړه نلکه لري. <hesitation> د دې نلکې په منځ کې رنګ وي او کله چې موږ لیکل کوو نو موږ پر قلم باندې د کاغذ په سطح باندې فشار راولو او دا د دې سبب کیګي چې د قلم له نلکې څخه رنګ ښکته راکوز شي او په سطحه باندې لیکل وکړي. قلمونه بیلابیل رنګونه او مختلف ډولونه لري.